Education la one of ley problem for society yeah because even your way of talking what you talk in any language or whatever it’s a form of education too so education play a major role in ley society because when you educated <hesitation> a will be good for you and education come in so many ways even your hustle on ley street you also gain education from the your way of talking to people you also learn is also <hesitation> you know to motivate you so that’s is very very good.